<hesitation> Mushuklar odatda <noise> mustaqil va yolg‘izlikni yoqtiradigan bo‘lishadi. Itlar esa <hesitation> ko‘proq egalariga bog‘liq bo‘lishadi. <noise> Ularning parvarishi xulq atvori va ehtiyojlari ham farqlanadi.